Stratezy an'irô rameva àby io zen̈y mba ahafahan-drô miain̈y fo ndray amy ny tan̈y maiky amy ny tan̈y deser. Irô zen̈y afaka mitarimy ran̈o fôton̈y tan̈y misy fipitrahan̈a amanin-drô in̈y zen̈y elaela zen̈y vao very zen̈y raha io. Avy iô lapo ndrô koa zen̈y matevin̈y karà zen̈y ahaiko.